Tsy vitsy ny sakafo <hesitation> heverina fa manatsara ny fitadidiana sy ny fifantohana, ary rehefa <hesitation> ohatra zao oe akaiky anala fanadinana ny zaza a de atoro ireny sakafo ireny fôna ny ray aman-dreny. Iray amin'izany zao ohatra ny tsaramaso izay anisan'ny tena manome fitadidiana tokoa eo ihany koa ny trondro sy ireo karazana sakafo azo avy amin'ny ronono.